<hesitation> E fomba fahafantarako gny ino be lakile vasety da misy karazana vy zay agnatiny gnao, da igny vy agnatiny igny zany avoak- afaky ahetsiky ame alalagne vy kidikidy atsofoky antegnantegany io, de misy karazana baran'e vy zay gn'agnatiny gnao rehefa ahodiny igny de miodigny zany izy de rehefa averigny da miverigny izay zany e fomba fahantarako anazy.